<hesitation> aguna day namini celebrate aguna io taim taka lo natoia eh anua aniani dipa toka pa aniani are patalo cake umado paa aru kaisi, iasa umado, aniani atorola pa kaisi ah kain family pa oku rausudia pa tu pa aniani ini patalo atorola rausu pa alodia. Taupa alo ela umada family auna taim tapa lo natoia amini ine kaina siamela pe podoino umado auna taim namini pa io m eh ia anua rausu ela pa okudia dipa aniani dipa atoka anua rausu ela pa okudia dipa aniani dipa atoka ini siamela beau dipa alo rausu tara aniani atorola pa aru alo, pa ani ani ani taim naming dipa eg gore babara dipa aru gore oh tadipa peko tadipaka gore ela dipa gogore edia are idai siamela umado nalo tadipa gore taim na lolobusuna soma dipa gogoredia patalo aina mageala soma di[a aloedia, aniani tadipa gore a, soma lago nalo aniani pa alodia. Aniani taupe lo asoma ini kain aniani, inikain aniani mageala soma pa alo dipa aniani auna taim, kasi auna taim pa ioua aunataim molo natoia ela waini raremaisodina anua tadipa torio dipaua oh- oh ena tioni eh, kaina ena siamela eh na aloa isolai ma amatate atoria, anua rausu ela dipa peko somaia raremaisodina dipa celebrate timua auna siamela muatai. Dipalama matate rausu. Tadipa tu, tara sasainiu, beau oa oku rausudia palama aniani pa tu pa aniani pa tu papara patalo losola patalo pa kaisi ma idai ia patalo atorola palo kaisi la sai siamela <noise> ia expansip patalo palo aru kaisi pa soladiama palama iru ela anua rausu dipa aniani pa okudiama paparataim dipa isi paparataim dipa subu elaia kain pataloua dipa alo edia ela. Ine pa tuisau asa wain kaina toru dipa toria wain dipaua oh- ena tioni ena siamela gesi ma aloa ito domala ena celebrate domala ta aloa anua rausu ma akudia ma, madilama tu rausu, madi tu madi tuia ena taim ta natoia amini siam dipa aloa, dipalotu agaiai, iaga iaga sasainiu tape bola lago pe lauma pelama tu rareai dipa mamatedia paparataim boni are taim na podoi muatai dipa lauma, dipaloma matate rausu lago siamela pa aloa. Ma anua tibodia, tibouasa paka aloa kasi family dipalama tu rausu lago ela ena siamela ela pa aloa tamupa aloa sosolalai aniani podoi. Aniani magea dipa alo, bo dipa kaisi dipa irudia italai muatai lago pa umado dipalama tu are tuna ela pa tuisau tuisau ela anua beau dipalauma kaina tadipa asoma tadipalama asoma tadi, pa, tu tadipalama asoma ela ma lago ela taadipa lao, lao dipa lao papara tadipa aru lalau ela aniani isidia dipa lalauedia adi aniani tadi amela anipposa dipa sosolaedia. Dipaua ina siamela tadi sobimu tadi lauma. Tadipa lao ela dipole lao anua aniani losolasoma dipa kaisi tadipa lao, tadipalo laosai dipole lao, lago ela dipa amaloasadia dipa toru dipaua ena siamela eh ena tioni tamani aloa raremaisodina, tamani aloa ito lausadiato lausadiiato ausadiato eh maloua umado madi tuku aso asomeui ela na siamela tadipa aloa dipa subu dipa isi lago aniani dipa tusadia. Dipa ani, ani, ani, ani, ani tadipa ani asoma ela dipa io wai dipa lauma dipalama tukua siamela dipaua oh- eh anuaisiman tamani eh- na- tamuni lao eh talo laua ena tioni ena aniani tamani aloina eh ena lo gesi di aloina, domala ela na ela tioni, tioni tau aloa siamela umado io aniani podoi ana siamela torunu pe podo anua rausu dipa toria wain tadipa, toria dipa malamala raresodina eh ena siamela eh ma aloa ma tukua, adipatalo rausu ela waini umado kaina toruna pe podo. Tioni siamela ta amela io waina anua ma-oku rausudiama madilama tu rausu madi ana ela domalae ena laula pe lao umado eh anua nolo ato aniani modela ela dipa alodia ela italaiumane somaia.